Kodi jaku in escoba kodi io jiaxidi jiaa ku janandi'i jaja kabarrerndo ve'endo patiu undo naku ia tedi io io ja xebarrer ta te to'o ia jaku ke'e ke'e veé ve'etniiñuu ñani ja'a tedi ndiaaiia kuja io ayiivi ja xe ku empleado ia tedi ndiaa ndiuú tniinte ja jaku escoba tedi ndaado'ode ia xi nako va'a ta nuun io ta te to'o i'ia.